له غبار څخه ډکه یا ګردجنه هوا زما نه خوښېږي. ګردجنه یا له غباره ډکه هوا سړی ډېپرس کوي. له طبیعي پلوه کله چې ورځ ډېره توده وي اوبه په بخار بدلې شي، خو هوا ته له تلو او تبخیر وړاندې هوا بېرته سړه شي او د اوبو تاو د ځمکې او هوا تر منځ پاتې شي. دا وي چې هوا ګردجنه کړي. هغه سیمې چې سمندر ته لنډې وي معمولا هلته هوا ګردجنه وي.